Ñy fomba soa mare, tokony hataon-tsikahialian-tsika aminy ñy fampitahora ajà an-dakilasy a ñy, manahaky anizao: -ñy fampianara an-drozyñy fihetsiky nohoñy soatoavy soa,a ñatiny zao aoñy fifa ñajà, ñy fifankatiava, ñy fifañampea noho ñy fifandefera ;manahaky anizay koa, ñy fahampafatara an-droze noho ñy fañentaña an-drozy hifañaja noho hifampiaro añatiny lakilasy io ao.